لا، طبعا! أنا أفضل إني أتكلم مع نفسي في المستقبل. أبي أعرف أنا شلون بكون <noise> في المستقبل، <noise> وش هو الشخص اللي بكون عليه مستقبلا؟ وش بتكون زوجتي؟ <noise> وش بتكون حياتي؟ شلون بتكون حياتي جدام مع الناس؟ وش بيكون عيالي؟ أفضل أخذ لمحة عن مستقبلي. أفضل، أنا ما أبي الماضي. الماضي أنا خابره بكل تفاصيله ومضى وعدة، لكن المستقبل هو أفضل شيء إنا نشوفه.